Ny sokina zany da biby mandady izay afaka miovaova ho loko. Matetiky i agnaty ala agny na amy toera mafana no tena misy an'izy ireo. Ohatsy fotsiny izao agny Afrika sy a Madagasikara atoy. Ny fahaizany miovaova loko io da manampy azy mba hifanaraky amin'ny tontolo manodidina azy ka hisorohany ny mpiremby sy ny hifampiresahany amin'ireo biby hafa.